مرحبا إسمي شيما و عندي شغف في العمل و التعلم كل ما هو جديد، أنحب ديما نكون جزء من فريق قوي و نساعد في تحقيق أهداف الشركه، عندي القدرا على التكيف مع الظروف و نحب نواجه تحديات الجديدا، نعتبر أنو النجاح في أي مشروع يعتمد على العمل الجماعي و انا ديما مستعده للتعلم و التحسين، إنشاء الله نقدر نكون إضافه قيمه في الفريق هنا.